Maq ei vastaq küsümüsele, et kuis om kõgõ parõmb tetäq küdset siini, selle et esites ma ei tiiäq toolõ vastust, ja tõõsõs, mullõ ei maitsõq üldse seeneq nii pall'o, et ma tahtnuq tuust kõnõldaq.